بصراحة رغم رعب الموقف إن أنا أبقى موجود في جزيرة بمفردي أفضل بكتير معايا من إن أنا أبقى موجود مع عدوي اللدود، لأن أنا عدوي اللدود ده أنا مش هقدر أتعامل معاه نهائي فا كأني لوحدي فا إن أنا أبقى عالقا في جزيرة لوحدي أفضل على الأقل هقدر إن أنا أكتشف الدنيا و خصوصا إن أنا بقدر أعيش لوحدي يعني.